मैन त्वेते हज़ार बार मनेली किलेकी, तू हर बार मान जांडदी पर मैं जाड़दू छौ की कखि ना कखि ते दिल मा हाँ ची क्या तुम सच मा मैं दे बात कन चंदा छिन।